शून्य, पाँच, दश, पन्नर, बीस, पच्चिस, तीस, पैँतिस, चालिस, पैँचालिस, पचास, पचपन्न, साठी, पैँसट्ठी, सत्तरी, पचहत्तर असी, पैँचासी, नब्बे, पन्चान्नब्बे, एक सय, एकसय पाँच, एक सय दश, एक सय पन्नर, एक सय बीस, एक सय पच्चिस, एक सय तीस, एक सय पैँतिस, एक सय पैँचालिस, एक सय पचास, एक सय पचपन्न, एक सय साठी, एक सय पैँसट्ठी, एक सय सत्तरी, एक सय पचहत्तर, एक सय असी, एक सय नब्बे, एक सय पन्चान्नब्बे, दुई सय, दुई सय पाँच, दुई सय दश, दुई सय पन्नर, दुई सय बीस, दुई सय पच्चिस, दुई सय तीस, दुई सय पैँतिस, दुई सय चालिस, दुई सय पैँचालिस, दुई सय पचास, दुई सय पचपन्न, दुई सय साठी, दुई सय पैँसट्ठी, दुई सय सत्तरी, दुई सय पचहत्तर, दुई सय असी, दुई सय पैँचासी, दुई सय नब्बे, दुई सय पन्चान्नब्बे, तीन सय, तीन सय पाँच, तीन सय दश, तीन सय पन्नर, तीन सय बीस